<noise> eboyore loajokon a laif najokon ne eboit ayong’oo kibit kaitwaan nia amina akiroit akuj karikit ayong akimat nape ayeni nakolong ketanuneri nianyuna ayong ipanyi ngakiro nakaalak epurot emuri kori nyoni ariamuni arai akiroit akuj iwakinit ngaren kaya nitaadit tena lokanisa eanthakithi jik sandei sunday school dae ngakiro daang teni ngakiro naaaa arukit ka ngapethur kane anakijij mam ayong nyiwayinga aanyan jik lorot jik akirean kang dae ngakiro napelem arai jik irukito yong ka- ngapolon kori nyo kiterekothi toruwor imathu epurot kori nyo nyeremuna teni ngakiro nguna ne atanuy epurot kotere epethurane kotere karikit itwaan niajokon erot lokesitorit niii ilot yong ni ilothi ngakiro a kuj kapethi lokwaya tayakathi kiimbata ekwaya ibere ngini kifunika akili kon mam nyiyanyuni yong ngakiro na epurot nyitamuni yong ngakiro nu ainyo nu ilothi yong jik ka erot ngolo paka ngapoloon nakirikurot ayong amaathe lakini mam ayong nyiwainga akitamun ibere ngini atamar ejok teni netamarene kiir engoliki atamar meere ibore niajokon kotere emaisha lokarikit ayong itwaan nikarikit yong ngaaya eboyor eche loajokon looo eboit. Ayei mnemon eee epanyi akaath ketatam eboyor ekath towo kaya lotaun tamaaaa kibokin loboro keng ketatam akiuthare ngiboro lisha akilot akirim akop kuliko akirimit toloto kiutha ngiboro ngulu kiboikini jik nea kitatamai ebeshar niti eroko edit toriwor euthai ekoniai ianete ka ngitunga niajokon mam ngakiro ne ejie kori eburath kori nyoni emam nyiriam kotere ibere be ngakiro daang na inamuni yong arai nawi ithiakineta ani itwaar nikirikit iyong ni apolon eger lo kirikit yong iwepi yong ikoku ngini jik ngakin nakinkitor yong itwaan ngini kiriam yong nzazi emuri karai epurot iwapi yong dae ibere ngini toriwor emathi paka jik kiiaribiken neni kiriam yong ibere ni ethubi ngeth kerai bo amulepit dae ne emathi bo kikok aai ipanyi iyong dae kongina lakini alomaisha alokong anam tonyemuuu ethukuku neni kitam nabo nikaneni atamar alothi ni ka ati tolot nabo nikaneni kongina ngethi eyei ibere be ethukuku ejok ibere be ekaru lokitet ama ekaru lokitetet arai ibere niajokon sana alotooma eboyor kosi kotere akwaar ngina mam ibere iber be ekanisa kila ekanitha akwaar ngina isherekeyarit ilipio iimbaite ngitunga alakara kerai esherehe iwakinio lokanithai kilipa ngitunga mam itwaan imiekini be sijui beee tamar beee kwai akwaar ngina teni be kikesheyenao itwaan ebuni itwaan kikesha akwaar ngana. Eeee ewap jik ngakiro na akuj ngethi iwepit mam nyewethikini emthoea itwaan kori engolik atamar be arai beee ikoni aaiii be ekok aai hakuna eboi jik tangu eboyor kangolo alothi jik elote kang atorikoth kangitunga elote loajokon emasha daang loa kiya iboyo jik eaunit akuj kotere ibere eeen dang arai akuj ngethi ethubi ilip iyong ngethi tolimok tokona atamar aaii akuj anyou ayong ataparach na nyeyani ni emuja kori nyayeni ni alothi lakini ingareneyori ngeth inaa ani ilothi iyong inaa nyiyeni iyong teni atamar inamunothi ka inyo lakini kingarenio akuj inaa kiriamunoth iyong ka ibere fulani ibu iyong toriam kimuja ngikon dee kingarak akuj eger ngolo arai ibere be akilip arai ibere niaaman sana alomaisha kotere nakolong ereunio atorem jik arai ngakiro na akilip akuj arai ngakiro na ateni ngakiro jik naapolik sana iriam iyong itwaan ni emina akuj ama nilipi teni kipper iyong akwaar na iyeni iyong jik atamar akuj moi nabo ketonyemi ayong nabo ayeni ayong atamar kanyou mori etor nibe ati engari akuj erot lokeng ketor nibe ati engari akuj erot lokang kongina kongina inyou iyong moi ataparach ngina tonyou tayaka toriam iyong tani kitumia akuj teni nipe nyeyeni iyong kiinak iyong ibere kishangaa iyong teni tama wue lakini kupitia mungu akuj ngethi itori neni kingarik iyong akuj kaneni kimuj kaneni kingarakini kaneni kitumia itwaan ngini kotere. Mmmmm ebeyo kimin iyong ni akuj mam nyikimeakini iyong kaneni kingarakini kimuki iyong aloleech kaa dang teni ethaaa loa elalakuneta ngakiro nakaalak labda potu nuku ngakinengeto kila aina potu nu potu nu lakini apak na itamune iyong ngethi tobong’ok iyong ngethi ama tolimok iyong ngeth ngakino be taati konoka kimuki iyong akuj kongina kolong ayenea ngakiro nugu itwaan nikarikit nikatingit ayong jik nakolong authonio jik kewaak apotu jik jik ikidetu neni daang pakat atanang neng niti katitigit arai ngakiro nguna jik kadupakinit kona mana nabo kikothak iyong alokanitha eruwar ejie ka ngethi kithal iyong alokanitha akwaar ngina nyimuji iyong kipukori iyong teni akimuj kotere alosit lokanisa kitama iyong nyoni ta ethulia iyong kitatam ngakiro naajakak sana na ngirwa ngulu ekeni ibere ngini kama abangunit nyekoe nyo kitang’akinitor ayong itwaan ibere ni arai kerai bo ngethi ngeki emina tolot ngeth lakini kumbe kerai ibere nerai muhimu nyiwethekani toyoka kelot daang be kidong iyong be tama be eroko anitakae be tathal yong kibu yong takal pe kedet iyong be todukudu iyong nyimuji iyong akimuj nakeng arai lazima kingarat kikok iyong ayeni atamari kasubakinitor ayong akuj ngesi nguna teni tokona eger lo edong epanyi ama ikoniai ayeni ayong atamar eyei akuj ama ibere be amiuotoi kori eboyor loajokon. Akimuj taany tolot ni ataan kon kotere ekiyan loajokon lo irukitotor ka itwaan kiyana niajokon ilothi nyong kilip itwaan ngini kiinak iyong itwaan ngini akimuj ngina tolot ni ka ati kotere iboyenete yong ka itwaan ngitii nyikothanakinothi nyiburaate kotere ngakiro naaronok eburath epurot nyoni ngethi iyewauni ngakiro naaronok lotunga lakini iyei cha jik niajokoni ilipi yong akuju eyei akuj eruwor itwaan een dang ikon kitamuni yong itwaan na ilothio yong jik tani pekiyeni iyong kiyana kangethi kitan yong kotere arai akuj ngethi kirikit yong ka ngon daang ngakiro ka nguna.